таңғы шоу жұлдыз эф эм радиосының әуе толқынында ств арнасында инстаграмда жас төмен ш қали парақшасында тікелей эфирдеміз
ақбибі қамидолла қазақтың қарапайым жігітімен жасұлан қали
ал бүгін бізде қонақта ертелі кеш әйтеуір сізді ерітетін айқын
ассалаумағалейкум барша қазақ еліне жалынды сәлем

мен ұмытып қалдым ба әлде шынымен сен ешқашан кешікпеген сияқтысың бізге иә жоқ алдында кешігіп келдім бір бес он минут
кешіге бастасам жүрегім ауырады кәдімгі қобалжып мен жек көремін кешіккенді ерте келіп аламын лучше
біздің туған күндегі марафондарға келдің ия ия жүрміз ғой бәрімізде бәрінде ғой бәрінде рахмет сізге
достар ыыы бүгін былай істейміз керемет ән айдарында ыыы айқынның әнін орындайсыздар
кім хабарласып айқынның бір әнін орындап береді сол адамға
нұр сұлтан қаласында өтетін тоғызыншы қараша күні мәңгілік ел дауысы деген концертке екі билет сыйлаймыз
ол концертте айқын бауырларыңыз өнер көрсетеді айқынмен бірге ән айтамыз бәріміз сол жерде отырып ия күшті өтеді негізі
бір жүз сегіз сексен сегіз жүз бір алматы қаласының бағыты сегіз жеті жүз жиырма жеті
ал енді ыыы айқыннан тақырыпқа байланысты сұрап алайық одан кейін жалғастырамыз
мхм бүгінгі біздің тақырыбымыз ыыы қоғамдық көлік жүргізушісі болсаңыз қандай бір өзгешелік еңгізер едіңіз
қалай ерекшеленер едіңіз өзіңіз ой қоғамдық
көлік жүргізуші болған өте қиын мен негізі жай рөлде жүргеннің өзі бір нерві ғой
жай машинаңда бір кішкентай бала отырса мамаларың отырса кішкене газ қатты басып қойып тормоз қатты иә басып қойып рөлді қатты басып қойып сөйтіп қойсаң ой ақырын жүр дейді ғой
автобуста тіпті адамдар тұрады ғой сондықтан
содан кейін нерві деген бар енді оларға күні бойы новопассит сияқты ішіп жүру керек спокойно потому что ана жерде бәрі қысады біреу өткізбейді
аха автобус енді автобусқа деген ііі не жаман ғой автобусқа деген
жаңағы жай көліктердің несі көре алмайды ғой автобусқа жақсы линиялар беріп қойды мхм
сондықтан автобус қоғамдық көлік жүргізушілерін а аяймын шыны керек
өте жұмыстары өте қиын халықпен жұмыс істеу қиын ғой
қанша адам өтеді біреуі төлемейді біреуі оңай боватады
алдында бір самокатпен бір история болды біреуді қысып қалса төбелес болып сондай вообщем
қиын өте қиын сондықтан мен
даже білмеймін өзім рөлде жүргеннің өзінде нервничать етіп біреумен ерегесіп
ыыы ана үйдегі жұлдыздың өзі біреумен ерегісіп

мен қоғамдық көлік жүргізушісі болсам мен білмеймін мен мен наушник киіп алып күнде новопассит ішіп ақырын жүріп сөйтіп жүрер едім бірақ ол жерде план бар ғой

айтамын енді ешкіммен ерегіспе бір ретте ерегесіп біреумен
оны біз содан кейін тауып әрең
қай жерде жақсы аман есен
кешірім сұрады да қойды ғой
ия айқынмен ерегесу қауіпті айқын боксер ғой тауып аламыз біз
айқын бүгін бізде таңғы шоуда қазір үзіліс жасап алайық сіздер хабарласыңыздар керемет ән айдарына айқынның әнін орындайсыздар бүгін кеттік
таңғы шоу
тоқта қасымда сен қаласың тоқта
жұлдыз эф эм
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
осы хаттың неге ыыы айқын келген кезде келгенін түсінбей отырмын қандай
мүмкін мен қазір оқып болғаннан кейін ответ шығар маған
күйеуіме мен давно тоқал алып бергенмін зато үй таза тамақ дайын дейді ойбай
басқа тақырып қалмаған ғой деймін мен бітті уже ана өмірімнің соңына дейін сол не ғой деймін маған уже иә клеймо бар ғой
бірақ бір жағынан зато мен концерттерде сол тақырыпқа бір ііі қалжың айтып қалсам бәрі
ана бір а б не бар ғой алматыдан поезд келеді тиегені капуста
қатын алсаң екеу ал біреу тұрады запаста десең бәрі бақырайып қарайды
достар қазір бізде керемет ән айдары кеттік
керемет ән
керемет ән жұлдыз эф эм радиосының әуе толқынында
бізге бүгін айқынның әнін айтып екі билет ұтып алсам деп қоңырау шалған тыңдарманымыз бар екен алло байтұрсын есімі
ассалаумағалейкум уағалейкумассалам ооо уағалейкумассалам байтұрсын мырза
ау есіміңіз қандай керемет еді
байтұрсын мырза қай жақтан хабарласып тұрсыз
ақтаудан ақтаудан ал енді концертке екі билет ұтып аласыз ақтаудан бәрібір бармайсыз ғой билетке концертке барамын барамын
ал сонымен ы айқынның қай әнін орындаймыз
алтынымды айтып берейін ал кеттік давай
қаракөз ең алғашқы сүйген қызым
көктемім жазымбысың күзім қысым
армандап жыл мезгілін қалай күтсем
ол да менің көптен күткен аққу құсым
қалап ем махаббаттың қаламқасын
қолдан ұштың қанатты карлығашым
аймалап аялаған күндерімді
қалайша сен есіңнен шығарсың
алтыным менің
кете бардың амалым жоқ қала бердім ия
жүрегім кеудеме кеудеме симайды мхм
сол менің жүрегімді қинайды
алтыным менің
ой крассавчик түү молодец
байтұрсын ау
ыыы үйленгенсіз ба
жоқ бойдақ
мынадай ыыы репертуарыңызда ән бар екен қалай үйленбей жүрсіз
ай байтұрсын ай сен екі рет үйленесің ау
байтұрсын рахмет сіз тұтқаны қоймаңыз қазір ақбибі сізге билетті қалай жіберетінін түсіндіреді жарай ма
ааа ы күтіңіз
аумин деген сияқты болып кетіңізші солай деп па
сол ғой менің жүрген жерім бәрі сол
жүрген жерімде бәрі екі екіден дейсің ғой
ассалаумағалейкум айқынның әндері керемет отбасымызбен сүйіп тыңдаймыз

көлік жүргізіп келе жатырмын әйтпесе өзім шырқап берер едім айқынның бір әнін дейді рахмет бауыр жазып отыр
сәрсенбай медина мейірханқызының ыыы ауруханада жатыр екен оны
алла шипасын берсін аман есен шықсын деп тілеп жіберіңізші айқын дейді
медина алла шипасын берсін жазылып аман есен ыыы бала шағаңызға отбасыңызға оралыңыз
ия а атыраудан сәлем айқынға дейді түүф
атырау ыыы ішпей жемей қалай ы ән айта береді екен дейді

алеке политех лучше всех десей технар политех ммм
ассалаумағалейкум айқын мырза хош бұл жігіттің і жігітше мінезі бар екен соған риза болдым жарайсың дейді рахмет
түү ал қалайсыздар амансыздар ма айқын қош келдіңіз
айқын жаңа ы кино жайында айтайықшы енді құпия болмаса
ой алла қаласа келесі жылы наурыз айының басында хет трик жасайын деватырмын хет трик
мхм екінші март күні алла қаласа екінші наурыз күні республика сарайында үлкен концертім өтеді алла қаласа
ыыы бесінші наурыздан бастап ыыы
операция гүлдер ыыы сегізінші март туралы вообщем ыыы көктем мейрамы туралы а кино шығайын деватыр
сен продюсерсың
басты рөлде деп өзің басты рөлде өзім түсемін ия жұлдыз түседі тағы бір і адамдар түседі пока секрет
сонда үйде отырып түсіре салғансыңдар ма жоқ
міне осы оныншы оныншы наурыз күні сьемкасы басталады осы а наурыз деппін ғой осы оныншы қараша ааа
осы осы ыыы сен сонда қалай он күннен кейін бесі күні киноның тұсаукесері болады дейсің бе
бесінші наурыз ал киноны осы оныншы қараша күні түсіреміз міне осы келесі шаталасып қалды жай
тез түсіріп тастайсың ба дегенім ғой жоқ жиырма күнде түсіреміз ғой жиырма күнде жаңа жылға дейін түсіреміз
декабрьде монтаж жасаймыз январьда музыкасын қосып сөйтіп бесінші наурызда алла қаласа кино түсіп шығады
сөйтіп тамаша с содан кейін сегізінші наурыз күні алла қаласақ ыыы астана қаласында орталық концерт залында цкз да үлкен кешім өтеді
сондықтан екісі бесі и сегізі так что хет трик болады бұйырса
үші төрті бесі алтысы мүмкін ы шымкент ақтау ыыы қызылорда иә гастрольдік сапар болады
сондықтан бүкіл наурыз айының басын ы гастрольдік сапарлармен өткіземін сондықтан күтіңіздер
ааа көшеде бір афиша көріп қалсаңыздар міндетті түрде келіңіздер
ооо афиша көріп қалсаңыздар міндетті түрде суретке түсіріп айқынның акаунтын білгілеп инстаграмға салып қойыңыздар
ия сөйтіңіздер
жарнамасын түк көрмедік ы ол киноның жоқ наурызға дейін әлі уақыт көп қой әлі
наурызға дейін бесінші мартқа дейін әлі көп
ыыы жарнамасы болғанда біз түсіріватыр ыыы сценариін жазыватырмыз сценарий бітіватыр
ыыы негізі ыыы кино гүлдер туралы болады гүлдер
мхм енді сегізінші наурызға арналған біз ия біз гүлдің ыыы гүл сатушысымыз

в общем быт шыт төбелес ооо комедия ғой в общем сәттілік тілейміз айқын
сегізінші наурыз жаңағы астанада нұр сұлтан қаласында орталық ы концерт залында концертім деп отыр
бұйырса концерт залы демекші тоғызыншы қараша күні ия ы мәңгілік ел дауысы деген концерт болады ол жерде
ыыы айқын өнер көрсетеді ол да күшті концерт болады алла қаласа осы суббота осы сенбі да осы сенбі астана қаласында нұр сұлтан қаласында
ыыы цкз да үлкен караоке концерт болады сол ерекшелігі концерттің караоке концерт та
біз айтылған әндердің бәрін сөздері жаңағы неге жазылып тұрады да экранға халық бірге айтады бізбен бірге
келесі сенбі ия сондықтан келесі сенбі ия тек қана жанды дауыста болады
ерке есмахан болады мен боламын в общем
келіңіздер міндетті түрде керемет кеш болады күшті болады
круто болады өңкей жаңағы фонограммамен айта алмайтын әншілер жиналайын деп жатыр екен ия
ыыы айқын қош келдіңіз жұлдыз эф эм ге дейді
мхм айқын төлепберген бүгін таңғы шоуда ия
нұр сұлтан қаласы тоғызыншы қараша қазақстан орталық концерт залы бірге ән сал
қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
айқын өзіңіздің инстаграмыңыздағы оқырмандарыңызбен кез келген кезде сөйлесе аласыз ғой
қазір жұлдыз эф эм дегі инстаграмыммен сөйлесіңізші өтініш дейді жарайды жарайды
ассалаумағалейкум айқын ойбай ойбай мынау жұма күні бұндай хат қалай болады екен
сіздің жоқ ой оқымай ақ қойшы
что то түрің түрің бұзылып кетті ғой түрің бұзылып кетті ғой что то
жоқ ондай бір хаттан емес ыыы сен өлетін күнің жазылған хат болса соны ашып оқитын ба едің дейді
ааа өлетін күн ой қажет емес қызық емес оқымайсың конечно
мхм нежданчик сюрприз сюрприз болсын сюрприз
ы ұзақ жаса алла ұзақ ғұмыр берсін саған
жұлдыз эф эм толқынын ең алғаш қосқанда айқанның пах пах деген әні шырқалып тұр еді дейді
пах пах ия ең алғашқы рет па мхм айқынның караокеде ыыы бір әнін айтып хит болғанмын дейді
түф қандай ән екен алтыным ба екен ол да пах пах шығар
жоқ ыыы жалғыз сен жалғыз сен жалғыз сен ааа жалғыз сен
негізі и қазір караоке әндер көп қой ол кезде тек қана жалғыз сен ғана болатын ол кезде
мхм қазір көбейіватыр әйтеуір
караокеге айтпақшы ол қалай ыыы

негізі баяғыда бір ііі бір бір компанияға бергеміз әндерімізді
олар шығарамыз деді де содан кейін жоқ болып кетті короче негізі
бірақ авторский төлеу керек қой білмеймін ол жағын
реттеватқан ешкім бізде ондай жоқ сияқты ия
мысалға ыыы минусовка оригинал минусовкалар оларға біз негізі маған одан ы өзім қуанам
әндерің болса әйтеуір шырқалса болды
тиын алыватқан жоқпыз сондықтан әндер болған дұрыс
негізі эволюшнда аздау да кішкене аст да қазақша әндер өте көп та
мен мысалы аст караокиін жақсы көремін
барғанда басқа да жұбаныш жексенұлы нұржан сияқты әншілердің әндерін орындаймын да
сондықтан сол маған аст ұнайды мхм
а эвалюшнда ы қазақша әндер өте аз обновлениесі болмаса
ең соңғы рет ұялы телефонмен емес өз қолыңмен қағаз бетінде ыыы қашан хат жаздың
ооо ол баяғыда толмай тұр десеңізші жұлдызға жазбап па едің
жоқ ол хат жоқ қолмен хат қашан жазып едім ойбай
мысалы гүл сыйлағанда жұлдызға қағазға жазған жоқсың ба жоқ қазір енді жазасың ғой туған күнің құтты болсын там
конвертке конвертке жазасың ғой мхм бақытты бол деген сияқты бірақ бұл
сыр шертетін хат жазбадым десеңізші
сообщениемен жаза саласың ғой оны сообщение қазір телефон бар ғой а былай хатпен қолмен ручкамен
почерк жоқ кой анда автограф жазып беретінде өзіне қиналып кетесің ғой почерк почеркің қалай жалпы
өте жаман
жоқ мен почеркім андай нені жақсы жазамын андай инженерлі жазатын болсам
печатный әріптермен жақсы жазамын ал былай мынандай почеркім
жәке айқын бірақ пысық екен дейді эплмюзикте әндері көп екен
эплмюзикте кстати мен біз ана жолы не етейін деватырмыз әндерімізді шығарып тастайын деватырмыз
себебі біздің ыыы рұқсатымызсыз бір компания зарегистрированная богамский островта бір компания ішіне салып қойған екен

ондай компаниялар тыныш жүрмей
айқын сәлем жарайсың жанды дауыста шырқайтын ыыы жанның бірі көкшеден сәлем дейді
жалпы репертуарында қанша ән бар екен дейді айқынның
ааа ой де оның бәрін бүйту керек еді деп
санамаппын негізі бір жетпістей ән бар шығар
айқын қош келдің жұлдыз эф эм толқынына сенің өнеріңді қатты бағалаймын шығармашылық табыс тілеймін отбасыңа амандық тілеймін рахмет оксана оралдан дейді

я же сейчас женился деп қойсайшы
айқын таңғы шоуда жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
неге түсінбедім арамыз суыды неге
сыңарыңды шынарыңды шырағыңды сөнген
неге түсінбедім арамыз суыды неге
армандардың бәрі де бекер ме
таңғы шоу жұлдыз эф эм де
ия айқын төлепберген бүгін таңғы шоуда
жалғастырайық былай дейді ммм қызыл диплом иесі асқар тау әкеңіздің туған күні құтты болсын дейді
рахмет ақбибінің әкесінің туған күні бүгін айтқандарыңыз келсін ааа құтты болсын рахмет
қызыл дипломға бітірдің ба ия мәә молодец
қай қай журналистика ма журналистика ия а молодец
ғазиз иманәли ассалаумағалейкум жәке дейді уағалейкумассалам
ыыы құдай ай құдай даусын ай айқынның дейді
түф айқын шашыңызды үйден шықпас бұрын алдына күніге тарайсың ба дейді

бірақ енді гель деген андай ы пенка деген нәрсені қолданатын шығарсыз ия
әлде колданбайсыз ба көп қолданбаймын ыыы су деген нәрсе қолданамын
жоқ енді гель гель болғанда ыыы аэропортта өткізбейді гой
гель су а гель бар вообще то воск деген бар соны ыхы кішкене жағамын болды
жоқ сол шашыңыз а так өзім де әдемімін ғой десең
ия әдемісіз шашың шашың түсіватқан жоқ па
шашым кстати шашым жақсы ақ шаштар бар арасында екі үшеу
жоқ боямаймын шаш боямаймын жоқ боялмаған шаш иә
өзің жасайсың ба арнайы күтім жасайсың ба әлде
шаш деген ы білмеймін породасы сондай жақсы әйтеуір бір дос кейбір көп достарымның шаштары түсіп қалған уже менікі жақсы әйтеуір
не не шаш жақсы әйтеуір бізде
үйге келгенде үйге келгенде жұлдыз саған айқын мынадай маска жасаймын саған жат мына жеріңді бүйтем сөйтем деп неғымай ма
и анда санда бүйтетін өзі ж маска жасаватқанда маған да істей салады бетке

айқын сізге депутаттыққа ұсыныс болса не дейсің
ой депутат депутат болсам халық кішкене жаман қарайтын сияқты
неге политикаға кетіп қалсаң политика политиктерді жек көреді ғой бізде халық
а и политикаға бару оңай да политикадан бері қайту қиын мхм сондықтан лучше керек емес сияқты
ммм айқын в общем министр айқын қош келдіңіз
официант болып жүргенде айқынмен фотоға түсіп алғанмын
сол фото үшін администратор мені жұмыстан шығарып жіберген дейді мәссаған
болады болады ондай біз тойханаға бір жерге келгенде келеді ғой официанттар тығылып суретке түсіп түсіп алады
енді олар да адам ғой ия неғып түсінбейді екен
енді олар администраторлардың да түр түрі болады ғой негізі
айқын бауырым қызылордада мұнайшылар күніне келіп орталық алаңда шашты ғой өте керемет концерт болды дейді
тура мен шыққанда жаңбыр жауды ғой сол кезде маған дейін күшті болып тұрды да
сөйтіп мен жаңағы жаңбыр жауғанға кішкене көңілім түсіп нетіп сөйтіп шығып едім
сөйте қызылордада жаңбыр жауу деген кәдімгідей қуаныш екен ғой
нұр жауыватыр сіз шыққанда сіз шыққанда нұр жауды ғой деп бізде жаңбыр вообще жаумайды күшті болды дейді ааа жарайды дегенсің ғой
бізде алматыда жаңбыр жауса кішкене
қорада тұрған төрт түлік те ей мынау айқын келгені жақсы болды ғой жаңбыр жауып
сәлем қайырлы таң баршаңызға айқын сәлем сыр сұхбатта ата анаңыз туралы сұрақ қойғанда неге қобалжыдыңыз дейді
қашан сыр сұхбат дейді сыр сұхбат дегені қайсы
білмедім ия мен де білмедім
енді ата анам туралы ыыы өзі ата анам туралы сөйлескенде өзім кішкене өзім кішкене білмеймін
сөйтіп қаламын деп қаламын
өзі тост айтқанда да маманың бір папамның бір туған күні болса папа туған күнің
арасында арасында бүйтіп аласың да арасында бүйтіп аласың ба деп деп алам
әкемнің алла қаласа юбилейі келатыр соның нешеге толады

ұзақ ғұмыр берсін әкеңе
ыыы менің туған жерімді бір мақтап тастадыңыз ғой рахмет дейді мхм
ассалаумағалейкум айқын уағалейкумассалам баршаңызға таңғы шоу айқын төлепбергенмен ия
таңғы шоу
жарнама
тоқтама алға алматы тоғызыншы қараша республика сарайы сағат он тоғыз нөл нөлде
өмірде барымда қасымда жүр сағынба
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
таңғы шоу айқын бауырымыз бүгін бізде қонақта
тағы да естеріңізге сала кетейін тоғызыншы қараша нұр сұлтан қаласында мәңгілік ел дауысы деген концертте өнер көрсететін бауырымыз
нұржан керменбаев мадина садуақасова ерке есмахан райм артур ерболат құдайбергенов ііі орда орда тобы осылай мінекей
қалайсыздар амансыздар ма дейді екі билетке үміт бар бағана жәкеңе бір ауыз айтып едім дейді
екі билет сіз ыыы алдыңыз ғой ия райым деген
сол тыңдарман жазып отыр ма әли оқаповтың концертіне сұрады ғой екі билет иә иә сізге бердік
немесе жұлдыз эф эм парақшасына жаза қойыңыз мен сізге айтамын қалай алып кету керектігін бинокльмен барасыз айттым ғой
ақтаулық үлкен сәлем дейді ия айқын киноға бір рөлге орын берсейші дейді
кастинг қалай жасалады ол жерде айқын кастингті негізімен ойлағам инстаграмда кастинг деп жариялайды деп айтып айтады сөйтіп ойладым
мхм бірақ кастинг директоры айтты олай керек емес жинауға себебі
профессионалдар еместер келеді де уақыт көп кетіп қалады оның бәрін түсінуге неткенге тек профессионалды әртістер керек егер киноға түскілеріңіз келсе негізі
ыыы қазақфильмге немесе инстаграмда кастинг директорлары бар неше түрлі соларға өздеріңіздің фоталарыңызды беру керексіз
өздерің видео пробаларын жіберу керексіздер
мхм себебі былай кастинг десең онда бүкіл жын шайтанның бәрі келеді онда
онда шаршайсың бәрін қарап шыққанша миллион адам бәрін
ы кимейтін киімдерін кімге береді екен дейді
ағаларым інілерім бар ғой
бар ғой үйде әкем алады кейбір заттарымды
мен үйдегілер үйдегілерім киім алмайды
менде киім тез ауыстырамын ғой көп тез мхм бір екі ай киемін де содан ары кете береді
бірақ өзім жақсы көретін киімдерім бар ол үш төрт жыл киюге болатын киіп жүретін
сені теле арналардан көргенде туысқандарың ыыы кәдімгідей шу болатын шығар ей мен аламын жоқ мен аламын сен алдың ғой мен аламын деп ия
көпке і көпке топырақ шашпаймын дейді көп әншілеріміздің әндері ұқсас сосын тойдың әндері сіздің әндеріңіз ерекше калай таңдайсыз әндерді дейді
рахмет
жоқ ән таңдағанда шыны керек бір де бір әнім бір басқа ө өзіне ұқсамайды
мысалы кез келген әнімді алсаң темпімен өзгеше стилімен өзгеше
содан кейін бірдей екі ән шығарғым келмейді мысалы күндер өтті деген сияқты бір темптағы тура сондай темптағы басқа ән шығарғым келмейді или сол
күшті хат келіпті мына жерде қандай
тыңдаған таңдағанда енді көңілден шығатын бір әдемі репертуарымда осындай ән жоқ ау деп деген сияқты сондай бір одан кейін жүрекке сенем десеңші
и ол да ол да бар жүрекке
почему ведушие на радио всегда толстые
телевизордан көрсек дәу болып көрінесіз дейді иә сондай түрі сондай ол
түрі сондай дәу болып көрінеміз де ия
ассалаумағалейкум қалайсыздар амансыздар ма айқын қандай көлік ұнайды және өзің қандай көлікпен жүресің дейді
лексус қой лексус лексус ұнайды лексус
ммм мерседес ұнайды бірақ мерседес аралас қой бұл бұзылады
бүйтеді сөйтеді ия жоқ бұл ол талдықорғанда или сарқандта бір жерде бұзылып қалсаң сосын аспанға қарайсың жұлдызға санайсың да
а лексус никогда бұзылмайды или тайота
ы өнерден кетіп қалғыңыз келген сәттер болды ма дейді
болған жоқпын десек те
өзі тартып бір бір тартты ма содан кетті ғой ондай өнерден кету
бір андай күйзеліс деген нәрсе болмайды ма жалпы сізде
күйзеліс күйзеліс болғанда сахнаға шықпасаң күйзеліс болады кішкене
содан кейін сахнаға бір рет шығып ы көрерменнің қошеметіне бөлініп адамдар саған келіп ықыласын білдіріп барып суретке түсіп алып сүйтіватса сразу деп қаласың
яғни саған күш беретін сол халықтың қошеметі ия ия халықтың қошеметі күш береді
і кішкентай кезіңізде қыздардың әпкелеріңіздің киімін кидіңіз бе енді ұл балаларға колготки кигізіп қоюшы еді ғой соны айтып отырған шығар вообще ондайға жоламайтынмын
вообще ондайды менің жігіттік қасиет кішкентай кезімде болған оны түсінбейтінмін оны ия
ы ұлдарыңызға кыздардың киімін кигізбеңіздер себебі